E fomba mba hampidigna gne hamamin'e sakafo ame sakafo hoanitegna da miezaky zany itegna mihina sakafo <hesitation> sy misy siramamy nahisin'olombelo fa miezaka mihina sakafo ohatra hoe sakafo efa misy mamy ara-boazagnahary ohatra voakazo da rehefa mihinana sakafo koa zany da tsy ampiaraha lotry e sakafo efa samy misy siramamy, ohatra hoe e vary, ohatra hoe e pomme de terre a,akoa izany.